أنا اليوم عندي لك سيارة مرة ممتازة، موديل جديد، مواصفات راقية، مرة رهيبة دي السيارة، إنه مو بس اقتصادية في البنزين لا كمان توفر لك راحة وسلامة وانت سايق، فإذا تبغى أقدر أعطيك تجربة إنه تجرب تسوقها بنفسك عشان تحس بالأداء، وكمان عندنا عروض تمويل مرنة تناسبك، فانت ايش رأيك؟ وكمان إذا تحب تشوفها من قريب، أنا تحت امرك.